Ny karaza lafariny misy haiko zao: misy zao lafariny vary, misy lafariny vita amy varim-bazaha, misy lafariny vita amy balahazo, misy vita amy tsako na botsako. Samby mana fomba fampiasà azy aby reo fa mpiketriky reo ro mahay azy, azy mpamboatry mofo reo. Fa laha aminakahy manokana, tsy haiko gny fomba fampiasà azy, sady fanova azy aloha tsy havandy aho.